Kama i sem athaman sa ma isem isem nge kama bangng da kama vengichi da chadriam kima kibang na kama bang. Pa kung da menatamgi da bangang da chadonel, chadonel da thibang binem da chinem <hesitation> chnea nani acha masmas cha kia tes nget <hesitation> chadonel koki deva thetet deva nani atha git ma chlan chra. Cha tet da chi bang pathem nget. Auk sa chula sape ma kunga da sa mentemgi angbe kina bang binem pa kama kunga. Pa kung da menatemgi. Da bangngi de chadonel, chadonew <hesitation> chinem nani ahha masmas cha kia tes nget <hesitation> chadonel koki di va thetet deva chunow nani atha git ma chlan chia chi tet da bang pathem nget. Auk sa chula sa pe ma kunga da sa manatemgi angbes ki na bangbinem pa kama kung. Pa kung da manamtemgi daka ma bangngi de chibang binem deva <hesitation> chinem atha masmas deva chia tesh. Da chama ess koki de kivichi a sika thanamas mini chama ngemenga ava ma thik de kiva de chicopsenas. Ateveski samek da athalarchitom savuk.